Aha da mbô sambako ndraiky nahare an zao Chouchi izao agny. <noise> Sôsisy vasa izao moa raha hafa? <noise> Fe laha gny haiko izay da notsaraiko avao fa tsy afaky mamaly an'izay iaho fa manjary mavandy. <noise>